Normala be ndraiky izy kô ôlombelogno asiagna importance-ny <hesitation> magnoloagna biby satria le <hesitation> ôlombelogno masigny, ain'olombelogno zaigny raha masigny fa aina biby zaigny na izy ara tsy misaigny, ôlombelogno mba biby misaigny fa biby zaigny raha tarimigna fogna regny.